ʻO wau paha kēia i koʻu launa mua ʻana me kaʻu wahine ma kahi hālawai hana. Ua hana māua no ka ʻoihana like a ma kekahi hālāwai hoʻonuiʻike me nā limahana ʻē aʻe. Ua piʻi ke aloha ma ke ʻano he hoa ma waena o māua a hoʻomaka ka walaʻau a laila ma hope mai o kēla ua launa no kekahi mau makahiki a laila male. A eia nō māua a i kēia lā 6 makahiki male me hoʻokahi keiki.